Zéro, folo amby zato, roapolo sy roanjato, telopolo sy telonjato, efapolo sy efajato, dimampolo sy dimanjato, enimpolo sy eninjato, fitopolo sy fitonjato, valopolo sy valonjato, sivifolo sy sivinjato, zato sy arivo.